Wala <hesitation> arsala komou dinguira yogani no, angana arssala diopa, éé diopadi ké, ado wonati babou fana bé, babou ni kou fili ma siko aŋa kou nkharaŋa khara lémakhou ŋa foné. kenbiré ééé i na ti kéta a nan daga méyssi, bon angan gni télé meyssi ŋa kéta, khara nokhouni kou fay santhiéna. Paské angagni khara lémakhou kébé ga kha kharaŋoundini ado, kéna kha kharaŋoundini khara gninbé gna. Mais kéba kha kharaŋoundini méyssi ŋa kéna tougou gna. wala kha ndagni télé angana daga kharalémakhou ké kéta hara gana gna nga modi ké ka gna dé bon modi nkani inta bana ken séria, modi nkani npo guébé gani gani har ganagni moyissi ké ga kha kaké yima, kha kaké yimé rémmé ganagni rono meyssi, antakha gnana a girindini kakéya. Hara ma gano anta a girindini i téla yankhandi ka tanaya, ken biré débé ké kéta kani kou bon i ya koŋo, débé dounko nda séré bé léfinté nga talibé i kha yi rina dou khalifa modyŋa séli talibo gana ri dé awa i ké léfinté ŋa talibé na yankhandi, i télé kha yankhandiya kho moukouni mokho, i na daga gnankhandi, i gana gnakhandi kani béni, bon kou nkani kéta. <hesitation> kenkha diatigué kékha koto, koto gna doura néy antélé kou ngligna ayada a gniguéné nogna an pofona nogna. Ayakho an guirindi kha kaké ké mais moyssi kéga kenŋa, talibé bé gana ri khadi ké mokho bané khassouna sériya bané ya. Ayakho talibé nthiouna sériya banéya louwa kébé ga moukouni kou kama, ké louwa bané yana nkamma nanti ni npanba ndébé gna, anta ka ké fofo ntakhanda khodié ké. A kha ankhana talibé gna, talibo koutou nganagni rono khodié ké nokho i gui topouni nbagandini mokhon bé ana ntopouni nbagandini koundougna. Talibé koutou ngana gni rono i ga mokho bé débérini i ga golganŋa mokhon bé i ga yonta ŋa mokhon bé, ké mokho bané yani. <hesitation> passkeu talibo kou khani goro yonto kou, ini yontana, talibé yogoyéyi hari yogo ganagni a goro yontaŋa a do talibo fili rayi guémé goro yonta, inda gueumou goro yonta. Koun talibo yan télé souwa, i yani yiléké sossono, i yana diourini, yo yaakharou koukou lini takhou na koriyata. i ya gnoŋono khadi na soré sor konpé ké lalé na faga, bon talibo tanay no kouŋa nabakhani, bon komo apres ŋa rini keŋa kaané baŋa nabakhani nokhou wala donko éé talibakhou npéyé na kéya angana bogou khara lémakhou na lo talibakhou. Bon a ngana ro talibakhou ké khadi an dioŋana nabakha gna. Angana dioŋa nabakha inati nabakha ŋouré banbara nkhané gnani, soninkan khané fé a ya ni riyana nkouwa. Bon an pina rini talibakhouŋa kéta, don anga fini rono ankénakho mouké gna, léminé gnanaŋa fina, ama, ama garadé, donk nabakhani ŋa kéta kha kha ina khaya ragana gnoŋoyéŋa. Bon kha kha séli kha diama ŋakhé nguéni kébé kha khana yonta gnana kenkhayi, a féti kotassou anga télé gnoŋo. Bon kounkha gnoŋoyé niya, bon eywa golé féyinto yogoniy noŋa kouŋa, euu taliba lémoukou kougnana nabakhaniŋa donk khana kou ndébérini. Bon angana dangui kéŋa kéta anganagni arssala timandini, anga télé léwéli, kenbiré kéta ankha gna <hesitation> ankha kéfi talibé khoro, bon lowol kendo sani kenké, kha kou gnani talibi khoro ŋa khana, féyéŋa sa dépa khirssakhou ŋa kéta ga rinaŋa mokho nbé pesski guéla angaro méyssi, angara hidjibé ŋoutou kotanbé, ken kota yan diaténé. Angaro kou béni kané talibakhou ŋa ankhana kou nkama, bon an télé koundou gna, an télé koundou gna mankha ga ndaga gna taliban khirssé. Yogona dougouta kharaŋé gnimé ama taliba nkhirssakhou kita, peski i gana gni ando séré béni ga féyé ŋa anké ŋi kané, hidjibé gnimé, koma anga roono méyssiŋa anké ndaga arssala ya andaga ma nga latono arssala. Bon anagni kébé ga ran kané a kéma lato arssala sali guéli yimé ké yani ta a ké lo, ééé méyssi ŋa, bon donk a gna na kané hidjibé ŋa mais a yana nkané khirssakhou ŋa wala donk khirssakhou ŋakhatiŋa ké gna taliban khirssé, na gna nké ŋa kané kharaŋé. Bon anké laya télé ma sani yimé a na dougouta kharaŋé ŋa anagni anga kébé ga taliba nkhirsakhou ŋa ama, ama dougouta, koussouya gnaŋina kouwa, wala talibakhou npéyé na kéya. Wala é meyssi louwa talibo kou louwa, méyssi louwa la plupart fofonta modi ndanga néyi, talibo gna louwana kéŋa. par exemplou ééé i gana foutouro nthiali foutour ngana sali ta iya mé gniini tougouŋa i ga, bourda kharaŋa. Bon yogoni kouŋa salatou nkharaŋa taliba nkhirssou kou i yana bourda kharaŋa. Inta mé gnini palass bané, bon i gana dougouta kharaŋé ké wakhatin bé, i gana douwa ken biré yani komi i gana gni télé i ga na gni télé kharaŋé ké diopa i boutou ntimi, boutou ké yani appeliŋa ké gnani khirindé ŋa kouwa. Ganagni nokhoussou a ŋourounté ntaŋana khodié gna, nan daga tougou. Bon khassou da mé gni noŋa <hesitation> kou ga salatou nkharaŋa i da salatou nkhara kou ga bourda kharaŋa i da bourda khara i dougouta, issou ina ina ri kéta ina douwa douwaŋé kenda dougoutani kéta, taliban nkhirssé na sigui kéta. Séré béni ga télé golou béni khounbané ani nommé, kati ando kati ando kati khakouŋa télé ké, kati ando kati ando kati khakouŋa télé ké, kati ando ka kenda gni aké ndaga mody ŋori, séli ganagni golou nga mody gnimé makha a léfinté ga taliboya nanti inali, a na kounkiniya, ana koŋo taliba nkhirssé ké yada, a féta yimé ga adrésséné talibé ké yimé direct, taliba nkhirssé ké yana koŋo kou ndaŋa féyéŋa kéta, nanti modi ŋadiounté ŋa khaya, khana daga katéyi.